Wala omana, ia, au kamu iwavagina kwaua, aunilimalima maparara ge ririwana, geria wala omana pie verere agia e pie verere agi, namanama. Pene ora e au kopuna geku ai ema wakulena e verenagi alu eku wala omana raka pana, verere agi iwa raka para kala mavu iwa, aunilimalima arigi wona aura para apiria wala omana, pie verere agia ulanana, va ve owoka ka aonai au pana kila au mageku moni mageku rinaa, mageku au maparara aarai, auna wala omana pana verere agia aonai, omanai, au auka vaku mapara, pana kea ria, au ria ga inagulu kou ole. oga tikuli. kouo aura makina pana kea riparia au geku wala omana, pa verere agia, ulanana, kwalana ia e rigolo kopuna aonai vana eveamaina, vererena, au ila mapara para kearia, au ila para laka gira mou gere vagina kai, kapu nama iwavagina ka auna para kala mavua kapu ma ralemana, aniani vovagi para apira, ano para va ralema para va ve kwaua, para aleva, giakaua, kwalna e aunilimalima pie kwara lanilani, ila ai giagia namana e va ilia namana, raurau na veapie gia ila ripa wa oma wa raka Au- nilimalima kamuna ka o pana kila ripa au geku, wala omana, pana verere agia gena, geurai wa vererena au pene roliku, au arigi kamuna pana ve ra lusi, giamaku ai aura raka pana ugu piai iwa ria ila makina pai ana ugamagi kamu kamu ria, kwalana au kamu iwavagina wa rakau eku oma pene nama, gena, e mou gerevaginai au para ao, mulaa namara para apiria au aukavaku pie veamai, pie niu, aniani namara para kala mavura, pae para vagi, velekwa, ia gera vanugai eve kalana anianina kamu iwavagina ka e raka pariva, wo apaeapae makina para kala mavura, pariwa pegere kala, e velekwa, va iliana aunaaunana wa raka pene maai aunilimalima maparara pie koukou aurana, pie verere agia gena, ma va veovona e oma mo aonai e oma gena koukou ma aonai au inaku e amaku makina para va nama iwavagiria, au ila veveni aura namaiwavagira a rekea, para veninia, au aukavaku nama iwavagiria makina vovagi, ila rekeara, auna, makina para kearipa ria, a- geria ririwa aura kamura rekea no wa gelegele leuleu auna pa, keakea aura pa, e aunamara veaira rekea No pai gere wala ripa aura na, e lanilani au gimaku gelegele aurai, ila, pana vagugulu riparia, au ama, ve giana lanilani, aurai ila para kearia, vanama aura namara, ila, para veniria au gimaku ai gelegele, au ila paiara ugamagiria rakau namara, raka rinaa, raka veveni aura au geku pie veanai agiria, na au geku wala omana vererena kwuna kapulenai au, aririwa aukavagiana ila maparara, wa para, vanama, iwaria wa oma mauguluna aunai, a mari namara pegere vemari, ia gera vanugai mari aura para kearia, mari pegere mari, palapala namara pegere va maai ria, rikwara pegene vakila, wa oma, vavererena ulanana, aunilimalima mapara pegere koukou aura, geriai makina va nama kiara kiara, auna makina, para veni waikule veiria kwalna wa oma gena, verere wa raka ilana pie ugamagio wa, ulanana. Au maauku geku ai au geku leuleu auna nama iwavagi na ka para apia wa oma, e wa oma mo keverai wa verere pere aiki au aririwana kapu ka gerevagina auna a ugamagiana kapuna, au para laka para kea ole, para pikaiku, ne lani pene ve- kwara lanilani au mapara Waikule aurai au geku wala omana auna pana verere agia, raoparana wa raka raoparana namana raopara vealevanai, auna, para- ve ila maparara makina, auna, pana va ripa ria para ba kilaria, au a ririwana, au geku wala omana e raka ia kipo pe verere agi, namanama ai vekwakunagi ai ko ai niuniu e au rakavara aorai na ugamagi namara e vealeva rai, pe verere koukou kwalna ia oma kopuna eveamaina verere na, ia gera verere, pene aiki aonai, ia ma ugamagi namara rekea, iana mape va rugaria, oma wailara aorai